करगोस एक अशो जीव छे, दिखना में भी बहुत सुन्दर छे। हर बच्चा मनुष्य पसंद भी कर रहे हैं और दोड़ भी बहुत तेज है उकी। और उका कान भी बहुत तेज रहे हैं और कोई खत्रो होई। उका लग तो वो कान भी अपना अशा खड़ा कर देश और बहुत सुन्दर और सुसिल प्राणी छे। उका हर कोई पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छो दोड़ भी तेज लगा वाईश। और समता भूँ ज़्यादा रहे, वो हर जगा को अंदाजो लगई सके, कहा किदर और भूँ चतूर रहता है खर खरगोष मतलब।